Kuwem mmi emi ebupde ebaña mmo enu enamde ami nda idaha emi ndade mfon eke owu emi adade min otoño wañ usun Abasi <noise> edi eka eka mi mma mbo Ekin Awatt. Ndin kr ema akakpa e yak inñ esin ke ubọk eyin nsie emi edide ekedide eku Abasi Ete Effiong usen Ekpenyong ekpep min iko Abasi. Edi unem nsie ebe oduk inñ ke uwam, unam amu nkip idaresi edidu uwam nte enye ekedude. Eku Abasi efan emj obokde uwam onyuñ ọkọri min ke Abasi ekedi ete isọñ William isọñ emi etide ke idak ukpemd nsie ke Lagos enye nko. ekiene ọbọk inñ ke Abasi, anem edu uwem mmo ọduk inñ esid, anam mfin enu ami nkeme. ndidi ukpono, ndi eyin emi nsukde ibud koro efuri ito eke ọdiọñọ ete ke ubim mmyin eke itude, ke kpukpru owu ekedi mme afai, edi edu iko Abasi eke etide mme ete nnyin amum nnyin ọbiñ enim, anam mfin unyin ikabade idi mkpo uto emi mme owu efen esiede enyuñ ekpebe se nnyin inamde, se o uwem mmo okori ke idok mba Abasi, nnyin ikpebe se mmo enamde idu mfin ami eke iyakde mme mkpo emi isin ke uwem ndito nnyin, anam efuri owu ke ubin mfin ekabade esuk ibud eno Abasi etu ke se mbin oro ma usun mmo ekedade nnyin esin.